Ho. <hesitation> ña tila ho loro, ho tokoa, nriyuú, chile, chingirillo, chilí'i, galandria tachí o tu ho o on. tiñomi, yáa, ho o on. anria kao chínti yó'o ho o on ti dian o dian o, ti kaka, ha'pa ho <hesitation> tila kankini, ho pechi koa, ho. <hesitation> ho o on. tí lú, ho tila hon chikú, tila no ute ho. <hesitation> tila <hesitation> tila nrivii kantuna xhinti ho hu u un.